S'a sun le verdüre s'a sun crüe ëntà mangieie a past e pöi pöle papì cunserveie, pöle cunservei ën po dë pi s'a sun cõite, ma anche li al e mei mangieie, se n'avanse t'ie büte ënt ël frigorifero e pöi entro ël di dopu, dui di dopu al massim t'ie cunsüme së no a fermentu e cuindi a sun papì bun-e